Eryesaꞌa rkwakareli eye axtarekwaꞌ lo wbill xsaldwiloꞌ lorirazwsal <noise> mixaxawzan <hesitation> niersekrnionerebasi akzakzak akzaksak bachirayarieꞌk, chibazeꞌzə yaobxoyaa liꞌichiuꞌun koxtomxtemian tiam kabay pararatori chibaserebui tap guet gayꞌ guet cheguetbay laꞌshaozaꞌ yirap primero dob primero dob chirziꞌ buinziꞌ siebguebeng es regalame una taza de atole pues.